أدخل المنطقة بطريقة غير مباشرة. أراقب تحركاتهم، واجمع أكبر قدر من المعلومات بدون ما يكشفوني. بستخدم الذكاء والتخطيط المسبق وهو المفتاح للتسلل والوصول للمعلومات المهمة.